miɗo yiɗi gimol ma ɗo soosay beeliniyam soosay wallaahi, mi Jo ɗi mi ɗo jannga huunde may beeliniyam soosay useni mi ƴame le a waawan a ƴekkitiyam na? 'ko kuma' a waɗay nay yam gootel mi yi ɗi mi waɗana debbo am hanko fu o ɗo yi ɗi gimi soosay bo mi yi ɗi mi waɗa mo mi hakka mo o annda say mi wara mi resa na mo nyannde daygol maako to lortake say mi waɗa mo useni, to a yekkiti nay yam to; to bo a waɗay yam fu ni mi yiɗi useni mi yetti